Ave, el robón estava guipandu la penícula qu'estavan a vel los sus amus i velaí qu'era una d'essas del Tarantinu que palra dela escravitú i, craru, el robón, hormi diva passandu la penícula vía qu'essu era mu comparanti alo suyu. De momentu se sintió ena cozina al robón gritandu: chacho, yo si quieru un cavallu, i pescó a correl pala calli en cata dun cavallu. Izin qu'ara es libri i vivi pal Silicon Valley.